Na managna hotely koa zaho zao a dia anahy manokana io, dia zaho zany a dia ma- raha ohatra ka misy hoe amin'ny toerana misy anahy akeo mi zany a, i karazagna raha tokony atoko, dia zaho sy miaragna avelany koa zaho fa io mi ampiasaiko karaha hoe hena zany, vary, laoko, akoho.